Olokkolok aga iye dekke ceppaq sibawa malambaq iye olokkolok dekke ceppaq iyanaritu annyareng narekko olokkolok paling lamaq iyanaritu keongnge magina maceppaq kuda e nasabaq genneq eppaq ajena nappa dekke lessi larinna iyako keongnge deqgaga ajena watakkalenami na ala aje nappa dekke aga biccuq nappa dekke lambaq jokkana